sunuwo, behonu, bebuɛ ,buɛhonu, guemɛ, guemɛmahonu, guabuɛ, guabuɛmahonu, guaɲu, guaɲumahonu, guaɲumabuɛ, guaɲumabuɛma honu, guatin, guatinmahonu, guatinmaguɛhonu, guana, guanamahonu, guanamaguɛ, guanamaguɛhonu, wmumuɛnu.